أنا نفظل الموسيقى الكلاسيكيه بطبيعه أم كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، وهيك الأغاني يعني يا حسره يا حسره هيكا صابر الرباعي و هيكا الكل يا حسره توا هاذا شنو هاذا مادام يزينلي عامليني هاذايا راب و هنا أنا ما نحملوش لا لا لا لا عاطيني الكلاسيكيه مفهمناش الكلاسيكيه إلي هى فيها أغاني قديم و زوينه.